لا احنا نحبو ناكلو نطلبو اكل يجينا جاهز لغاية البيت ناكلوه, احسن منوصلو اكل لحد والله ده عذاب, يعني نوصلو اكل لحد و ريقي يجري و مقدرش اكل منه عشان مش بتاعي ليه, طب م انا اجيب الاكل لنفسي